इन माइने में बतड़ू ते जो वित्यहारन शुरुवात हुई जाए एक तरीका थे। समय गरमे कम हुए धन शुरुवात चालवी जाए रहे हैं लागन मन्जुसी। अलन दाड आउनन तयारी रहे है जोयन तीब मनावे दुई अक्टूबर। दाड चे नवरातरी भी रहे तयहार तीब भरल मैन हुई चे फोसल। मतलब चाणा न गविन बुआयन तयारी चालवी जाए तयारी चाल न। मैनी चालवी रहे <hesitation> मिलाइन को है तो इन महिना। मा नवी उर्जाल ती भरें रहोगी महिनों मौसम मा बदलावती खास रहोगी।